<hesitation> munalu ghtru mana vurkau a su afu su tumaku su burgu <noise> su burgu su lhurkau shikenan hamba munda luka jika munkiya dababi.